komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld fjöllum við um verkefni sem á að gera tölvum kleift að tala íslensku heyrum af nýju rými fyrir verkefnið stelpur rokka fáum nokkur góð ráð fyrir

og segjum frá

ég heiti og nú verða sagðar

nú fyrir helgi hófst söfnun íslenskra raddsýna á vefnum markmiðið með söfnuninni er að gera fólki kleift að tala íslensku við tölvur og tæki á síðustu árum hafa orðið miklar framfarir í

og því hvernig við notum röddina til þess að stjórna tækninni fjöldi fólks hefur nú þegar samskipti við tölvurnar sínar og það mun aukast í framtíðinni íslenskan er lítið tungumál og margir hafa áhyggjur af því að það dragist aftur úr í hraðri tækniþróun segðu mér Sirrý talarðu íslensku nei það er ekkert svar Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti Íslands var fyrst til þess að gefa á málþinginu er íslenskan góður bisness á íslensku má alltaf finna svar og orða stórt og smátt sem er og var það er því aldrei að vita nema ísskápar sjónvörp og snjallsímar verði orðin reiprennandi á íslensku í framtíðinni í Völvufelli í Breiðholti er hópur fólks nú í óðaönn við að innrétta tónleikasal æfingahúsnæði og aðstöðu fyrir stelpur rokka stelpur rokka eru samtök rekin af sjálfboðaliðum sem vinna að því að hvetja stelpur til þess að spila á hljóðfæri og skapa tónlist markmið samtakanna er líka að efla ungar sís og trans stelpur trans stráka

og intersex ungmenni í tónlistarsköpun og jafnréttisstarfi nýja rýmið í Breiðholti verður eins konar

þar verður dagskrá fyrir ungmennin í hverfinu eftir skóla og líka tónleikarými rokkbúðirnar hafa áður verið starfræktar á svæðinu en þetta er í fyrsta sinn sem farið verður af stað með fjölbreytta

fyrir ungmenni þegar við kaupum hluti sem við þurfum er nauðsynlegt að hugsa út í það hvort varan er vönduð og hvort verðið er sanngjarnt en hvernig

vitum við að við séum að gera góð kaup Sigyn gaf okkur nokkur góð ráð í

þegar mann langar í eitthvað getur verið mjög sniðugt að bera saman verð á mismunandi stöðum ég þekki systkini Stefaníu og

sem hann sá í fyrstu búðinni sem hann fór í Stefanía var hins vegar sniðug hún athugaði hvað sömu

kostuðu í mismunandi verslunum og viti menn hún fann sömu skíðaskó og Olgeir keypti sér en þeir kostuðu þremur þúsund krónum minna það getur verið ákaflega sniðugt að bera saman verð áður en maður kaupir eitthvað sami hlutur getur kostað mjög

mikið eftir því hvar hann er keyptur með því að bera saman verð getum við sparað mikla peninga eins og Stefanía gerði tíu ára fótalaus strákur frá Rússlandi hefur vakið mikla athygli á netinu hann er nefnilega mjög fær á hjólabretti

þegar hann var bara sex mánaða þurfti að fjarlægja báða fætur hans eftir að hann var hætt kominn í eldsvoða býr núna í sankti Pétursborg og aðaláhugamál hans er að renna sér á hjólabretti hjólabretti hjólabrettataktar hans komust svo rækilega á kortið þegar bandaríska þúsunda áskrifendur að síðu

sendi honum stuðnings og

og unnið tvö þeirra næst stefnir hann á að taka þátt á Ólympíumóti fatlaðra